<hesitation> eya kwaba tsak tiram ta mdakilaka akwa rayuwani, kamnya suaɗi timji burn ana pila kwabani mi gadi kika wa komi ulkuringa ajiri gaɗi ko miwa, suna hora ti pila panni, tsana kwaba mi ngir wuti mdilaka ti wutini a bwa yaru, tsaɗi kikawa amma mwdan ƙida duku, ti hyel jarratini ka pati laka avana ngini don kwabani aɗiwan diya kuma hyel thaku tan hara surin tsaɗi kikawa ni amma nɗa tsokti yunni suwa sai tsak si gati wane mari, ndi mwan tini akwa asibiti, dara yuni mai sai mi mada kwaiyarnaola olani pakji kir kan mwanta akwa asibiti tin dasi pila to babadiya wane akwa asibiti har anɗa sakati tsa mwari tsa mwan ka sil kata jakti sifika sil thsadika kwabawa, an suti pila ma kwaban ma tsaka mulimmaci karnnya yedi kikawa gadi komai wa ganggi tsiwa mi ngi ka kwaba gaita tsi olainni hyel tharnga tsuwa ude babe girrita. La mburu mwanta kwa asot kaɗi ru akwa fridge kamnya wane akwa si tsa ha ingila, tsa kwa si, kulin ma tsa pwa a abuja mi tak thata a abuja tasi a gombe kata lukwa mota a gombe a gurguje ma'a a wane kira kitini a gombe ni dakwa sibila akwa airport kamnya kata si wut msir baba, eyaa to bura sikini. An adili anti pila kwaba nzi msirata shanga su, mi ngika kwaba a wut nga masti aljanna akwa, mi ngi ka kwaba astina shanga duniya takwa kigira ata kira ga kwaba kawai, kwaban tsuwa tadi ka, mi ngi ka su ngini to gir kiri komai, har mi gir iya ga mati aljanna ka kwaba ni. Kamnyar mi gaɗi kikawa ga tsokti nala marayu wa, mi gedi kikewa ga nela mali laka wa, ya kwatance laka arana tishn mulni, mi dina ka kwaba ta mati abe ghetti <hesitation> supaggeti. Leader laka ko mita mati kwali pal, kai mzanani tita tsuhwa ai kwaba ana hara to amma tita rinka nala mji su, mji ƙi yaɓetini ariy. Mdina gwamnah ma tak si, mi kwabawa manta sintiniri a nzi kata pila apirwa ngiza giri ya nala ngir susum kam nya trailer kaza akwa si a gombe kadi dik tijir kikari me ne me ne, mi ko wani mɗa ka kwaba ni, mi kowa kikari ki tramta muhimmanci nda sik sik gwamnah yah, nɗa sik sik muktari betara lakaya, zulum lake ya, deouty lake yah, aa babu wallahi tin gara masti sur nga. dak si mɗi na ɗi kikawa ni kada nuti bwati mjir thu yaa, mwala kwa yala thuni, nɗa lukwa maternity ki kari kada mwa lasu ɗami, mi ko wani mɗa kikari diya kwaban kenan mi ngi kikari kowa kikari, to sur demeti mɗa adiwa an viti kwaba ana tsak tiramta muhimmanci mdi kur alli tra komai, mi ngi ka kwaba ga tsokti kyautata ala mdi kikari hankala ga pipi piyari gaso ga kiran taga. Ngadi ka kwaba wa nɗa shawara ka ngi wa, mi gi ƙkari da shawara ka ngi komai rakka kurin ga kamnya gin ola afiya gir amma yaɗi kla kwaba wa aa, amma mi ngi wasa wala gazi akwa kutaɗi nɗa harimta babbar nga ko mwalankiri azuku nga si nga tta a mwalankir ni ma nɗa sipila mwagir taktar kawai ka kira ta dai suɗawa, nɗa kika ngi ma wa amma mi ngika kwaba fa nda lake nga, a a ngin rakka ko kuwa ngata diffu diffu aɗigan ol wa aɗi gan tsi kicar wa amma <hesitation> nga misali ga <hesitation> kaduna kadi pila apir mamadiya ashina saka ki hara, saka ki hara iyi to ka nɗa beti pila wani ki ngati yaa ey a yarkwa bara wayani tun nannan diya ti piki liɓilla ni amma eh <hesitation> tsaɗi siwa, yarkwa tsa wayani amma to to za giri sai ndazi rakka network, to kaza kaza kamnya diya aɗi wuti kata si bas, mi tsaka kwaban kata kuri langir su, alada a sadaka, a a ta mati kwui, ta mati suda, amma ni shangajiri kika su suku ta si ma amma tasi si kata wuti fatiya dacci.